لو انا مضطرة ان انا نزرع الوكل اللي عناكله ؟ أكيد هنزرع لاني انا عندي الإمكانيات. لازم يكون عندي البذور ولازم يكون عندي مية كافية نزقي بيها الزرع وطبعا لازم يكون عندي شمس. اييه مممكن نزرع ايه ممكن نزرع الخضروات اللي بيتي محتجاهي. وممكن نزرع برضه الحبوب زي القمح لان احنا بنخبزو منها العيش الشمسي. فالبتالي نزرعها، لكن نزرعها لوحدي؟ لا، انا ممكن نستعين مثلا بحد مزارع يساعدني فيهيي وانا نشارك مثلا برأس المال، فالبتالي يبقى انتفعنا كلنيي.